"Oɗon nanndi e fijjoɓɗe hakkunde mooɗon de, naa hono hen? No njiiran mi on nii min kaa ɗun hakkille an wii kan. Kaa jooni non, oɗon mbaawi haalande kan, onon e hoore mooɗon." <hesitation> ondon mbaawi sifanaadekam onon e hooremoondon.